<hesitation> to talos kapandungan ku kanen tu ngo kinas wawi to ni lulu' ore' tondupan kecap, ore' si kami na to kinas akimbuku ton tito <hesitation> wawi te doh harga ne ngo makakataku <hesitation> mongkuras te kupang ton <hesitation> kapandungan ko <hesitation> kantung ngoma ngo towatiton ngilulu' <hesitation> pakusakusa kan su one ore' pesta naa ya' kemante ton ore' su waley pandungku tu wi meken wi' <hesitation> stengah kilo tewilianku meken wi <hesitation> onde riu ne onde makoto <hesitation> meken wi pamihoan ake, akembuku te pangunamen ake ne, akene to <hesitation> mounanam te kapandungan te ore mamo ton tito <hesitation> wae natale taon baru te ton ore'. <hesitation> kapandungan kite kuman tu wawi to kinos tu luluan meken <hesitation> harga te na narow wetey <hesitation> wilian rete, wilian le makoto tera <hesitation> morilub rilub ewe, hee to ka ore' kite <hesitation> kina mopakene wore' kinantuan te, te temasenang te karna nangunam te kakewean kite. te tu wa wi nilulu to haa te to ikite ore' one one kupang mambilile ta no wi kite manginuaten tera' mansilokan nte kan to tu, kapandungan kite ore' kita manginuaten <hesitation> manginuaten ruma saki i karna tera kiman tu <hesitation> kapandungan ni kite jadi ore' kan, kan le ore' mambili letuu' tu kanen kite teto kapandungan kite yak.